Ɛkʋ wanɩ buaku afɔne yado wu, kʋna kʋna kpa awʋ ɛlʋ wanɩ mɛ wakutu mu kape, kapela afɔne yadu wu, kʋna kpa awʋ ɛlʋ wanɩ. Mɛ itsʋ akpe dʋ buakafɔ ne yadu wu, kunazɛvi awʋ ilawani adaku ili natsina du alɔ ayinu ili du alɔ kawʋ mu wamila ɔbʋ la mɛ alɔ afɔnebi ɔmu kawʋ, afɔnebi ɔmu kawʋ, mɛ mu wayɔ kapevla alo itsʋkape ku wazɛvi ila wanɩ ff zɩala alɔ afɔnebʋɛ amʋ kawʋ, alu mu ɛnufʋ kɛmazɛvi ilawani dza kplola mɛ wafɔnakpa itsɛdi mene ɛfʋɛdi, mɛ abvɛamʋ, mɛ kape afɔ neya dʋwʋ konekele twyɛsɛ wani.